Yaani fardhithin bisan ach bereen ghethii fardh khun maithan yenen bisan fudhee inin utaleni khutoka berre tokkit mpaka garr dhibian ghaa dhub fardhikhun Lilah jabba aminen inin biasn inn bathinen bisan ghughurdha hamaa bisan sunn athin aban dhudhe mpaka kufthaa maana fardhin bayaa bisan fudhee dhufani mpaka garr dhib ghesaa dhub fardhiii Lilah jabba aminen Lilah nguvuu khabaaa